Pakkistan kaŋum dun ana wula ana ɓuba, wulare mun biata ɓuri hewede jati. So ngoonga gelle Pakistaan en, e teleenii neɗɗo yiyata. Ɗun woni ko waawi sifaade. Kaa, so ngoonga Alla gelle ɗee ɗoo cifaade jooni ɗee kaa fuu, neɗɗo waawaa, wonaa annduɗo duu faa tawee ana sifoo ɗun faa ƴaɓɓitoo, So ngoonga Alla.